Toh ɲwaari wo kay day goono kaŋ, barfoyaŋ goono ɲwaari kul kaŋ ni ga ɲwa, a ma te ni se, a ma si te ni se hay'fo barfo wo da a na ɲwa a si du baani. Zama barfo wo da na ɲwaari cindi ɲwa a ga te gunde doori, wala gunde kuubi, wala gunda ma haw za, a si hin ka ye ka haikulu ɲwa, wala mo gugusi yaŋ ma fatta a se gaa hamo ga, naŋkulu wala gaa hamo ma duŋgay za kaŋ ɲga wo handin hane day a sinda baani a si ma ɲga gaa hamo kuuru. Wala barfoyaŋ mo boŋ-sari moua ga taŋ i ga, shikenan barfo mo da a sintin a se gunde doori ka sintin ka gunda din kuubi wallahi shikenan yaadin no a ga hanna nda ɲwaari ba a da man bay no a na ɲwa kuma barfoyaŋ mo i bay yaŋo ra ɲwaari kulu kaŋ si ni no baani gaa hamo ra, ba i ga baara i sa ɲwa zama i ga bay a si ɲgay no baani. Yaadin no ga naŋ barfo kala day a ma gwaro nda haray, amma da di ɲwaari cindi a si a ɲwa zama bay ba ɲga na ɲwa haŋkaŋ a ga te ɲga se ne. Barfo da ban ka ɲwa da gunda din ban ka dooru wala a na haw za a se da ni ma a na gunda din kar wala mo a ma soobay ka naŋ a ma soobay ka te fuuni cii ne. Handin foyando fuuni no a ga foy da gunda da baŋ ka haw za kuma a si ye ka hin ka haikulu ɲwa da manci safari yaŋ no i ye ka'koy ka du ka te a se ɲga woo kay a si yee ka hin ka haikulu ɲwa koyne yaadin no a go da barfo gunde-doori a ma soobay ka kuubi.